Ngɔ ba tsɛɛ afeka nga nu buu tɛrhuwe nu zi gɔɔ ngɔ ba furho. nga buwu uboi duk ngɔ gha nga na kpo iker ba ngɔ whihɔpa mbɔ kweerhe ngɔ whihɔpu nga ngɔ vii dzapa gha kpo iker ba ngɔ bee gɛ mbɔ do itonga nu cuci. <hesitation> kau ibonga nga zi gbɛr igbong tonga ha dzaa ngɔ wha nu kpo iker sei nerh wi ka kpɛ ki kau amma nerhwi ba kapa nga ghaa. na kpo iker na abi bi ha uga num ka ddzaa mɛn nggu abine kirke mɛn ki kau ke ni gha ni kpo iker